Preferirìu ese ën dutur ch'al e bun a guarì tüte le malatìe e tüta la gent dël mund për eliminé la sufrensa cauzà da le malatìe e përché parei tüte le persun-e a stan bin e custa al e la razun